La coza pi ëmpurtanta al e stait sicürament ël computer perché al a migliurà la manera de travaié, al a velocizà ën po ël travai